Vendose vaktin e ngrirë në mikrovalë pa hequr plotësisht mbështjellësin mbrojtës, por duke e shpuar pak. Cakto mikrovalën në fuqi mesatare dhe gatuaj për kohën e treguar në paketim, duke e kthyer ushqimin në mes të gatimit nëse është e nevojshme. Pas gatimit, prit pak para se ta servirësh.